Kateron kateyeru katun bate hararahare yahana han. a poata teron waweyeru katun bate habuteyera manken lomlomo a omi, amanka te herene ma kato hanigeneya katun. Katun e halhalin sohona tara bong. pasin te wawiru katun. hitots tra bong. startin wamera lan pal 8 kilok bante lana bongbong. katun e maron soho hanigari. katun e ma taten hererie ma no hanigari. batema kahanigari. taraha marken eni e ron habute yena a galapien tson na tahol. manapingum hanigari. sa lie peyeg. manken lomlomo a omi eni teron mar butu wineni. ron habuteyena. nugumgum a kos. poata te was las riu katun na ta tana poata teron hitatung weru katun tara bong. tana poata galapien e geta mera bong. e geta gutguta nera han. sa hante herena. a han e makahanigane. maka hanigani. muahas tu hakats tu niga tara katun tegutu wina latu tara bong. A getana tara bong ron kateyena bong balute sagoho heremi lu muata lomlomo ta niga. lu muatu nigumgum tu niga. li muatu nigumgum tu niga tego mar kahaniga wilu tara bong. ni sohosohu niga. lue sagoho here hasemi ge moa. lu ma ka haniga mi. te but wena noneya marken kaweni tara bong. nonei a lomoloma kos. lomlomo omi. ron habuteyena nonei a marken keni. te habuteyena lue manapin gum haniga mi. sa eni. alie katsin ranga neg. ragi torohalan hateru katun i yahana han bate tara mareyer ime tigi mar ngats puta meniyen noneya marken guta teron guta mena bong. na lan has. kuba none talasiya mankeni teron habuteyena ni gutgutuna tara bong. lue ma napin hengo hanige miya nahakate butuna. luma manapin hengo hanige miya naha ka te butunami hapalana han. ni hapala. ni hapala tara nonei a ni gutguteni. lu manapin hengo mare nemiyen. sa